في أحد الأيام، اكتشف طفل باباً في غرفته، ما كان موجوداً من قبل. كان الباب قد اختفى في الحائط بشكل غريب. فضول الطفل، دفعه لفتح الباب. فوجد ممراً مظلماً، يقود إلى عالم غريب، مليء بالكائنات العجيبة. قرر الطفل المغامرة داخل الممر، وبدأ يكتشف أسرار هذا العالم. وكل- وكان كل مكان يشبه <hesitation> مكاناً في قصص الخيال. بعد مغامرات <hesitation> كثيرة يكتشف أن ال- هذا الباب <noise> كان سحرياً، يفتح له عوالم جديدة.